Wor algeria kun inama wodaram dimatifii gurachatii gaf inama dima duf inama gurachati wol fudeni ilman achit dalet sun dub wot duftee ilman achit dalet sun kati inama dimatifii gurachatii inama africa goga gurachatii.